رېګمال د سطحې او یاهم یو شی د پاکولو دپاره کارېږي. ریګمال په ورکشاپونو کی ډیره استفاده کیږی په دفتر، کور یا ښوونځي کې هم استعمالېږي. د رېګمال په مرسته شی پاک او چټلی یی لېرې کېږي. رېګمال داړتیا په وخت کی خوار مهم دی خو هرڅوک ورڅخه کار نه اخلی